اللون البرتقالي، يربطني بالأشياء الدافئة والمشرقة. يتبادر لذهني، الشمس <noise> وقت الغروب، أو الفواكه، زي البرتقال. دايماً يذكرني بالدفء والطاقة، خصوصاً، في الفصول الباردة. هو لون حيوي، <hesitation> دايماً <hesitation> يضيف جو من المرح <noise> والبهجة. بعد، عندي ارتباط مع المهرجانات أو الأعياد، لأن اللون هذا، يضيف لمسة من الفرح. أنا أحب هذا اللون جداً.